Ho anah manokagna zany refa masy av- ià mako tsy de mahita an'io zany refa misy fahasamihafany fa hitako fosiny zany oe refa masy izy zay defa norma zay fa magnano akô iao manokagny da aleoko zasy da mitovy avao fahitako anazy fa sy de hisy mas- sisy fahasamihafa fa mety indreo efa tena mana traikaifa ame fandrahoa angamba mety mahita ny mahasamby hafa an'io.